To bayani ta ƙu we-ta-gun ko lo-ta-shwee shee kan basira ta geyan sheeno u shurmi, shurmi kan basirani basirai wen kan shen sosai deet darang ma wanna dii la ya shakloni ta shaani po shakloni kan la biro ti ta fokni to ti yiu la biro ti ta foknii we ya wen? Maa ka niyo ta warani maa la taƙa shigi ye yaaraa ele shoƙob ta kuman illoni kafin nan ta pirin kpalla jeero illoni ko kuma paara ƙu pirinnee ti kuttonnini shii ga yobba te mo waru ka manni we shinnu mo ti tewe yaji shen mo ti tewi yaji shen to ya mo shinu yuyyo yoba yoba shin kama juk in peni ken hikimaai nonge kan basurai nong ti shakkijui. Shurmi ma juugo yoba to ya mo shinuu godu ti shik kpani yenni maa juugo yoba in shana shan shan ma sha ful kpicci ti kuuni wa pereni ti ta bi won meru yaji wa turaa ka kuuni yajin pereni ti won in shaaƙo ya manni maa illa ya ra raddang ka yoba ma ti foro shi biroi in ful kpicci ti kuuni in maalani ta bi won to fulon kpicci tere basira kenan ye minan ti shi shen ye minan ti shi duk memme koɗɗinee ma sha fuloo kpicci ti kuuni ye to ke ta we shigim ko me shengri ti po tere kpicci ta yi po tere in kpali ɗing shwilmit a ta we shigim to maa wa shigim peneni ta bi won memmen ti geena a ai mo ye yuwaa perenin ti ta kpanni a li a ka wotenem ta yooro jwal shaɓa ku jwal sonani shen ye kan tei kangrei to juk ma ti warii ya sheeni in waru yaji juugo yoba maa ti juwo yoba in shana shana to da yake a doo shen ti la aa sheenim a doo basira ti la ku sheaii Shana wa yiu kuuni in biiron kpaani ti ta kpannii, ma ti ɓiiron kpaani ti ta kpanni in kaanin ti po terei a iya foranim to yanju to shaƙƙiju ma telaaƙo ya kan shenii nong kan basirai nong ti shakkijui? Ka ga ti shakki mei dai <hesitation> shurmi yeƙa shii ka shen moye a moye dili a peno wee ya shenum aƙan shen ta shiim a kan wenan ɗagum sau ku jiral gbe lo shigi waani jurub jurub jurub to mo ye ko ta yaani yoba kan shen kuma penaa yaddee ti lariranninin maa fulo yoba ma ful kpicci te kuuni reni in wa lattoni to tere bayani yene weyaa ye na iya yaani yi kuu lo ta shwee ye kan basira.